هو لأحسن إنسان يلقا الإحترام متاعو كيبدا الإحترام موجود يبدا الحب موجود، انو انسان يحترمك يحترم إختياراتك يحترم ارائك يحترم وجودك يحترم كونك بشر عندك أحاسيس وعندك قلب وعندك <hesitation> أهمية، حاجة باهية برشا معناها بيها تكمل الحياة.